انا افضل اني اشتغل خمس ايام بالاسبوع لمده ثلاث ساعات افضل لان طبعا لازم الشخص يتحرك يوميا ما يجوز اننا نشتغل اليوم واحد ونجلس بقيت الاسبوع جالسين الراحه تسبب مرض وتسبب فطور في الجسم والكسل شيء مؤذي جدا ويؤثر سلبا على صحه الجسم وعلى اعصاب الشخص.